يلزم الشباب يشاركو في الأمور السيا-السياسيه يعني مش بالضروره الكل مش جميع الشباب، لازم يشاركو إيه أما مش الكل، إلي مغروم و عارف روحه، يعرف روحه يقد للحاجات هذيكا، و لمينجمش يخليها لينجم خاطر إذا باش يدخلو الناس الكل باش يرجع طلبيز معناه دز الباب و ادخل، و عبد ميعرفش ما شيء.